Este tiempo jia io ñuuyo ñuu kanoua kuu ja este konti konti enero, febrero, majuua nini xaa soba konti abril sunti maa chatu te sau konti mayu, junio xii nu hanu kuu xaa nchaa konti juliu nchaa sou luli este kejia niti xaa soroto. Y yuanoua te nu kunoutii, trili seu nini sorou te nii datou tua unii kuu xaatou sauu kuu enuu yuu unii tinilip, nu maa chanu nou avenou yuu tinip nou kua ka chokayo nu hanu te nchaa sau te jata ya chololii te kuu vei in souu kuu te kuu in kuu te kuu yua ka kou soua luli este yuu yua te nini kuu te luli xii luli luli luli este yuu yua te nini kuu kuu te niii chuu yua tiinui kuu tuo te diciiembie xii noinmbie inou kuu xii haab chaatu maa este chaa yua te kuu yua sonti to vijii xaa saua ja naou vijii xaa sau ja inia suni te jia nchaka te ni´ni xaa satu.